Ensonga eyeekizireyo okuleeta ha nguudo obutandwa nukwo okuvuga muno kwirukya muno motoka abavugi nibairukya muno motoka mu nguudo omu ekireetiire kimu abantu baingi kufa abantu baingi ku kuhwerekerra n'obwomeezi bwabo kubafeera busa abavugi nibavuga muno ebiiruka byabo nibabiirukya muno

Ekyanyenkya nikyo ekiihuuro ekikuru muno eki omuntu asemeriire kutunga kandi akalya akaguma akatunga amaani habwokuba oo obwire obw'ekiro ekyo omuntu naaba naakora emirimo ey'amaani na habw'eki nyowe indya akatogo n'ekikopo ekya caayi ekirungi

Ebizibu nitusobora kubimaraho mu maka gaitu tutakungaine kakuba tuba nitukwatiraniza hamu buli eki turukukora kyona kandi obu tuteeberwe n'okubaza hamu habwokuba kubaza hamu kintu kikuru muno muno n'okusabira hamu habwokuba bagamba ngu eka enyakusabira hamu ikara hamu omu businge

Engoye zange nzoogya nzaanikira hansi y'omusana nukwo zisobole kwoma kurungi obu mmara kuzii kuzaanura nzigorra nzihanika mu hanga nukwo zisobole kwikara zitereekeriire kandi zitaine cuucu

Sente ez'okweyohoza abakazi nzi nzibayamba ziti nibatandika ebitebe ebitebe nibabaha sente obu bakumara kubaha sente sente ezi nibazikozesa nibama nibakozesa nibalinda nk'enkoko embuzi empunu n'ente nukwo mbasobora okubaho

Kuganikiza abaana nkibayamba dora habwokuba haroho ebintu ebyali biroho ira ebi tuta ebi tutamanyire hati baitu kakuba obagambira enganikyo abaana abo nibabiijuka nibibeegesa n'okutiina

Okutema emiti mu Uganda kwongereriize ha mpinduka y'obwire habwokuba enjura neegwa mu kasumi akatali kaayo kandi n'omusana nugujwa omu kasumi akatali k'agwo kandi ebiikaro ebindi nibiterwa ekyanda tibikutunga njura na kati

Obu mba ntakarugire omuka yange obwire obwa nyenkyakara nyimuka nsingorra enju nyogya ebintu ebituraire tuliirireho nteekaniza abaana ekyokulya n'ekyokunywa na nyineeka nkimusigira ha meeza nukwo nanyowe nyeteekaniza omu bwire obuke okugenda ha mulimo gwange okukora

Omwebembezi naayeta abantu naabateeka omu kiikaro kimu naabeegesa ha bulemeezi obu obukuba buli mu mu kicweka eki nukwo abeegi nibeega nukwo mbasobora n'obu barukuba nibeega abantu kumaraho obulemeezi obu

Obu orukusomera mu kicweka kyawe sente ez'okwepakiza niziba zitaito hanyuma nooba oine eby'okulya eby'okulya mu bwire n'engonzi kuruga mu bazaire

Nyowe abaana b'omu kicweka kyange bagonza kuzaana omupiira kugusamba aboojo abaisiki bagonza kubaka omupiira n'okuguruka emiguha hanyuma abandi mbagonza kuzaana emizaano ey'okukora emirimo y'omuka nk'okusingorra kwogya ebintu rundi kwogya engoye

Abajanjabi ab'omu Uganda nibatangatangana obulemeezi obw'okutasurwa kurungi kandi abamu baine ibura ly'emirimo bamaliriire nibagenda okukora emirimo endi na muno muno abo abata abatakusasurwa gavumenti

Abantu ab'omu kicweka kyange bahuliriza rreediyo bwire obundi abeebembezi baikaliza enkurato batugambira ebi kugenda mu maiso mu kiikaro kyaitu abandi bagambirangana ebifiiire omu kiikaro

Tuyonja mbere tukwiha amaizi nukwe twiheyo amaizi amarungi n'okutangira ebisoro ebikwikara haihi n'amaizi kuhikyaho butandwa ha baana baitu abakwihayo amaizi

Kintu kikuru kwegesa ensinganto omu kicweka kyaitu ha kahuka ka siliimu habwokuba kinu nikiba nkiyamba ensinganto okukura nibamanya oburwaire bwa siliimu nubuturra buta kandi nitusobora kubwetantara tuta kandi huwe nko nk'omwana omu naasemerra ata kubwetantara kurora atabutungire

Sente ezookweyohoza niziyamba muno abakazi habwokuba noosanga abakazi abandi nibaba bataine ntaahya yoona yoona na habw'eki obu arukutunga sente ezo naasobora kutandikaho aka bbiizinesi akataito okasanga yayombeka n'eka n'abaana baatandika n'okusoma

Mmh ebiiruka n'obugaali nibyo bikukirayo kweyambisibwa abantu ab'omu kicweka kyange habwokuba nibigenda buli kicweka kyona kandi mh na sente zaabyo ntaito tizikusisana na sente z'ebiiruka ebindi nka matoka n'enyonyi

Abantu nibaruga mu byaro mbagya mu tauni nibaserra enyikara enungi enyikara enungi nk'okusomesa abaana mu masomero amarungi ag'omu tauni ag'abantu buntu agatali ga gavumenti abantu abandi mbaserra emirimo ey'omu tauni ey'okwikarra mu moofiisi habwokuba tibakwenda kwikara mu kyaro nibalima nibaliisa

Abaana twiine kubeegesa kubanza kugonza eby'obuhangwa hanyuma tubatwaale beekorre emirimo ey'obuhangwa n'engeso ez'obuhangwa

Kintu kikuru kwoga buli kiro habwokuba ohurra omubiri gwagarurwa buhyaka obuhuru bwawe bw'omubiri bwaigurruuka kandi n'orusu orubi turuk turukukwija ha mubiri gwawe habwokuba oyegere buli kiro

Obu mpurra obujwahi mbanza ndeka eki ndukukora mbanza mpuumuraho either mby mbyamaho rundi nyikarra nukwo nsobole kuhuumuzaaho obwongo

Pikipiki hamu n'obugaali nibiyamba muno abantu b'omu kicweka kyaitu habwokuba noosanga enguude ezikukira obwingi ez'omu byaaro owaitu oku noosanga motoka tizirukusobora kuhikayo na habw'eki noosanga pikipiki niziba nizanguhira muno omuntu hamu n'obugaali baitu kukira muno saaha zinu pikipiki nizo nizikora muno

Abo barukutemba ebiiruka ebya kayoora eky'okubanza haroho obu bakukusiga haroho obu okulinda pikipiki ekabura hanyuma ekindi mu motoka nibakumiga muno haroho obu bakubateekamu muli baingi

Obu mba ntaine ebyokulya ebirukumara nkozesa ebitaito ebi nyine mbibalirra obu ndaaba mbaire nincumba ebingi muno ninkeehyaho nintandika kucumba bitaito obwire obumu n'ebiihuro mbikeeha obu ndaaba mbaire nindya ebiihuuro bisatu nimbikeehya nintandika kulya ebiihuro bibiri

Omulingo ogusemeriire kuyamba omuntu anyakwine obujune nugwo okubanza kubaza nawe okeetegereza obujune bwe nubuha obu oraamara kumanyirra obujune bwe obu aine nukwo oteekeho omulingo nkooku oraabumaraho habwokuba obu akuba atakugambiire obujune bwe torukwija kwetegereza ngu omuntu onu aine obulemeezi bunu na buno noobanza noikarra nawe akusobororre obub obulemeezi bwe obu oraamara kwikarra hamu nawe mukamaraaho obulemeezi obu aine nukwo otandike kumukoonyera obu noomubumba bumba

Eh omuntu abiihabiihirwe aba agobeeziibwe mazima nooyehurra kubi muno muno <noise> n'ensi neekutama nikiba kyolekere obugobya bwingi n'obuteesigwa

Abalimi bakozese emiringo nyingi muno kurora nibalengaho okurolerra ebimera byabo tibyakwatwa endwaire rundi tibyalibwa obuhuka obu niba nibalirra ebimera ebyo ebimera nibabyombera kandi balengereho n'okufuuhirra n'omubazi ogukwita obuhuka na habwekyo abalimi balengereho muno kurora nibafaaho ebimera byabo

Noosobora kwerinda omuswija gw'emibu obu nooraara mu katimba k'emibu no otema ekisaka ekinyakukwetoroire nooyomya amaizi aganyakuteekeere aganyakuli haihi n'eka yaawe kandi nookomakoma ebicupa mbere emibu esobora okuzarra okuleeta akabi omuswija gw'emibu

Abantu b'omu Uganda nibasobora kutangira oburwaire bwa siliimu kuraranga omu Uganda mu kurabira mu kugenda omu marwarro bakabakebera kujwara eby'obwerinzi nka kondomu obu baraaba nibateerateerana n'abagenzi baabo